Agnatin'ny herinandro raiky zao misy <hesitation> andro fito izy ka amignay agny <noise> de: alatsinainy, talata, <noise> alarobià, alakamisy, <noise> zoma, sabotsy, <hesitation> alahady